كنت في حديقه الحيوان مره وكنت أتابع القرد-القرد الصغير كان يحاول تقليد الحركات اللي يسونها الناس كان يرفع يده ويصفر ويتحرك وكذا ،كل ما ظحكنا كان يزيد من تصرفاته الغريبة يعني <hesitation> وقتها أدركت أن الحيوان ممكن يكون مصدر سعادة وضحك. ذاك القرد يعني أظاف جو من المرح و <hesitation> جعل الزياره كانت لاتنسي وكان من ىأجمل المواقف الصراحة.